सऊदी अरब एक मुस्लिम बहुल देश हवे। इहाँ के सभ्यता और संस्कृति पहिले चाहे जौन रहल होखे मुस्लिम धर्म के बहुलता होखे के नाते इहाँ के सभ्यता और संस्कृति भी इस्लामिक हो गइल बा। इहाँ के लोग भी अधिकतर उहे त्योहार मनावेलें जौन इस्लाम धर्म के माने वाले लोग मनावेलें। सऊदी अरब अपने कच्चा तेल के कुआ खातिर और बुर्ज खलीफा खतिन प्रसिद्ध बा। तेल के कुआ रहल के नाते सऊदी अरब एक बहुत अमीर देश मानल जाला। सऊदी अरब बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध देश मानी जाला। इही नाते <noise> भारत के और कइ देशन के लोग धन कमईले के इरादा से सऊदी अरब जाएल पसंद करेलें।